नानो जानवर, चीटी, कीडी कहचीनें। तैन तेर ती मोटी है, मोटो जानवर हाथी और हाथी ती मोटला है नीली वेल, समंदर मरोणी मचली। नानो जानवर, चीटी, कीडी कहचीनें। साइस्ले के अद्वासी बहस में सेर छे। वीरे जानवर रहवे।